Pues arlok uja aw de unguies parmayam macuer matsam acu ward a shushuliel atso soc ñin ñin ayacaran nin ayacran pescaski acu uj acaran acarangu